Lo jwa'n ngox kana lo re orbix tyz ndyenor jwi'r lud re yib ta ndedis re mon bixa, naze mbesna lor na na tyz ley gap ndoba na galta ora taknax gabora, naze jwa'na ze ndenu re xe nak re yiba nde nuy re jwa'nta nkezay tija, naze na ngenka kuan galor ze mbes lo or na, na tyz tey tobla jwa'na lad ki' ndo jwi' na thientala asta loney jwa'n yibana, tak le yi'ba jwa'na ndenu ki' nabata tyz mxenora naba mdobora lad ki' mday yar zeba mbes zor mbezor na ncho jwu'a mbaya na ze jwa'na mbes lo or na na tienta go lo jwa'na naze benta jwa'n laz lad ney ba jwa'na bxeno na ze toboy lad ki' na lo mtoboy lad ki'na na ze jwi' blazo naze blazor chale mbro xob thi ki'-ki- nane' lud loney tyz mbroxob ki' nane lud tya naze nzo ki'yza, mbay na ze kuanor jwa'nta nke zayba' naze ngozal jwa'n nke zay naze jwa'nta nke zay ndenuy chopa- chopa boton ndob ladney thiba naye' na thiba nane', jwa'n nane'ba ze <hesitation> mmna miska jwa'n naneba nke zay miska jwa'n naneba nchuy mbay naza le jwa'n- jwa'n nayena cha gazora tyz ley na kezarey jwi'r cha mdob xaga ki' naye' loney pues na mke zay za nlo monaza mbay na tyz na nryotoda ze ryiotodey zyaza jwi'rey a lo mejor jwa'n ta ndenor lo yarey jwa'na tzyn za a lo mejor mbyo ki'y nzo cho kuana. Mbay na lo- lo mkezay za mkezay ze nche lazor jwi'r thi mon naze kuanor thi len chokuan- chokuan jwa'n nly zyn lor nayana nay cho jwa'n nly zyn lo yal naban lor jwa'na kuanor tobor jwi'r, mbay naze mbesna lo or na akta thib lo thib- thib wiz thiobla loba' ziemka naba ryoxkuenla maska thi brat <hesitation> thib brat maze plata- plata minut tamen dis naze jwi'r lud yiba na ze naba kuesmen or ze yelir zyn par tayal ker yekor zyn tyz nya benta lo or yiba tamen dis thiobor mar li thi xab mar li thi jwa'n mar li thi zyn li thi lob mar- mar li ted li- li nzo chokuan mtan xna tedor jwa'n palad nke tedor na lo or mbay or li jwa'na tyz lo yiba ndobor jwa'na ze kuesmen lud lor tyz ler kuan- kuan ndob lir naze gabmen lo or naxudka bli naxudka jwi' lo jwa'na, mbay naxudka nya jwa'n bu'i, mbay na nzo abes na jwi'r re mon bixa tota nkan jwa'n nly mon ndota jwa'n nlo mon lo or, mbay na ze nuga or taga mod nlir taga nde- nde lir nde li kopor lo mon xata nlir xata kab bro mona lo xud mon lo xna mon tata nka bror lo men, mbay naze jwa'na ze na ndab buentamen dis re yiba jwi'r nzo re jwa'n nawue nak re jwa'n buenta nde lo yiba re jwa'n naxut nly kompay ta ya lor ze ze jwir' lud'a naze yolor yal naban chanor ze taya akor men ye wiz jwa'na tamen dis na ze jwi'rey na tamen dis ne ze. Nryo xobor lo- lo jwa'naza per na bestey nakta jwa'n gabmen na dib nak wiza ndotob prob mbi luda ndotob prob ngot luda loney, naze kox kanmen tamod ngox kaney luda lo or ze tera jwi'e lo yiba' len cho zyn nli'y na cho zyn nly numena cho kuan ndloy chokuan na nlodana jwa'na tamod ngox kuana luda.